स्वतन्त्रतऊ बारेरो सुनचेन चियेकी ओम्सकी आँग हुझी ख्याल बच्या तोकी घः सुनचेन ता घः कम से कम स्वतन्त्र तोक, मणिमा ता घः सिर्फ खानी सुचेन शेकेतोक। आई स्वतन्त्रता हजे तो की समझो हुझु एध समानतऊ भावना तो, बिना रंग, रूप आई जात, धर्म मा खेकि। चियके तंग ई बराबर स्वतन्त्रता पोरेरे तू, हुझु ले एध् स्वतन्त्रतऊ निशानी निज्य। स्वतन्त्रता एध प्रेरणादायी अवधारणा तो हतंग किशंग चगो कुच नया लानो, चैयके तंग सन्मान लानो एध प्रतीक ले तो।